נקטר אלזר לי יעקף אלוואקט באש نستמתע בללחזאת אלמזיאנה ונصلח אלגלט קבל מאיתפקם הד אלקדרה תעטיכ וק תלתפיקיר באלאסתע'גאל ותדיר חוואיג מא קטעדש פלקות אלאעאדי, אמה אלרג'וע פי הזמן יומכן יפסד אלחאדר לאן איי ת'ג'יר סג'יר יכדר יבדל קולשי אלעקף אחסן פיה ת'חכם בלא מג'אמראת ח'טירה.